احنا فالخدمه زوز تيقان، التاق اللول فيه أربع بيرووات يعني ربعه شبابك وفيه كوزينه ومرحاض، يعني <hesitation> سته شبابك، التاق اللي فوڨ فيه <hesitation> خمسه بيرووات و <hesitation> مرحاض برك يعني سته شبابك، سته شباك الفوڨ وسته لوطا يعني طناعش شباك في الكل.